Sɛ nte da Dwoɔda a, adeɛ a ɔba ntim aa yɛ asomdwie esiane sɛ din Dwoɔda no koraa kyerɛkyerɛ ne ho sɛ, ɔyɛ da bi a ɔdwo. Dwoɔda, da a ɔdwo. Da a asomdwie wɔ hɔ, da a ntawantawa, da a asɛmmɔne biaa nsiiɛ. Nti tete hɔ no koraa no, ne bɛɛgye bi awareɛ a ne bɛgye no Dwoɔda firi sɛ Dwoɔda deɛ yɛ dwoodwoodwoo. Dwoɔda yɛ asomdwie nti sɛ nte Dwoɔda a, adeɛ a ɔba ntim aa yɛ asomdwie. Ɔyɛ asomdwie. Ɔyɛ bɔkɔɔ. Woatim woakam biaa nni baabiaa, bibiaa da din. Bibiaa da din, bɔkɔɔ nti Dwoɔda deɛ, ɔyɛ da a ɔdwo paa. Dwoɔda yɛ da bi a ɔdwo.